Niŋ firikoo be i bulu, niŋ kuraŋo be i bulu, i be a baransee la kuraŋo bala, i be a baransee la kuraŋo bala, i ye i la keesoo miŋ bi jee i ka kalaasoo ki jee walla i la feŋolu, i ye wolu bee bondi i ye omoo taa walla madaaroo i ye i kuu fo i ye seneyaa, i ye i bee palaasee i ye i la jio sooli, i ye a ke firikoo kono niŋ furiyoolu le be i bulu fanaŋ, i ye a ke jee, niŋ ñee loŋ fanaŋ a la palaasoo to, i ye a ke jee niŋ ñee loŋ i ye a bondi i ye a kuu a ye seneyaa koteŋ i ye a montee.